Koa fa mahita kolera zôny ndreky zen̈y za, kolera zôny zen̈y masoandra. Abôkaiô kolera man̈aboaka afan̈ana zen̈y lera koa fa andra mafana in̈y zen̈y tsara oe man̈ano kolera zôny. M- mampazavazava zen̈y.